अपनों गेश पर खानों <hesitation> तेरें बरना आज है। कहा कि ती दुवाड़ो बिनी निकले ना। हमकाज एकदम एकदम चुलामने फ़गाटना नहीं पड़े। तेरें दुवाड़ो बिनी उड़े। ना आपकाज खानों भी बन जाए। ने तीन काज कम <hesitation> करने है। वदु करने आपनों हर आज पर फ़गाई सके। पानें भी वाड़ो बन जाए। ने तेरें लाकड़ा बिनी लागे।